Un radal barrunta ojetus por mé d'un sistema d'apercibimientu especial, que pue que seya pola lus, ondas letrumanéticas o pola movición. Un radal tie un cotu d'ación determinau d'espaciu, polo que no va a enhuncional si el su ojetivu está huera dessi cotu.